Xin ḻa runno dillꞌ diikaꞌ gonalə ronno dii ḻa e rilo xnaꞌ bia ano dii ḻa roode dii roto xin ḻa dekaꞌ rio las kaminəts llid kan xixs llano xin ḻa diikaa dii ḻa rootikaꞌ garna ruuno dii ḻa ḻa kan llia parrile xnaꞌ choamatu dila loteka rula walte ḻa no rrasillilli ḻe diikaꞌ ganna wasillilli ḻe baxtia ballia.